Ngae na lia lɔ mbɛ na te ba-te mu lɔ kambá a ŋ kɛ dúunya mɛɛ ma ɔɔ ŋ ba ŋ wo. Tée bhii mu na lia. Ŋ faisa wakɛ tée bi. Ɛŋna tée bhii lia bɛ be ya te mande o mande nua. Hiŋi te bi mana, te bi na lɔ lɔŋdɔ́ saŋgɛ lɔ. A nae lɔŋdɔ́ saŋgɛ, aa be na lɔ pɛŋ saŋgɛ to baŋ and kao bhii to ke. and kao bi a ke a baŋde lɔ, a be jɛna lɔ. Kɛ lɔ jɔkɔsaŋ. so sabu bi wa komu na táai bhii lia. Na wo taŋiɛ. Na lia bɛ a bi ya feŋ go feŋ da. Bɛma tée bhii nunu wai na kpowɔ bɛna ŋaa yɛ ŋ fasa wakɛ. Ai na wa kɛ kpowɔ zɔzɔ la ŋ ba. Aa yɛ ŋ fasa bɛ beya feŋ go feŋ da. so sabu bi nunu wa komu na na wo te bɛ wa dia. Aa yɛ ŋ fasa wa kɛ. Aa yɛ ŋ fasa aa be ya tée mande o mande ya. Bɛma ai na lɔ lɔŋdɔ́ wa saŋgɛ lɔ. Aa nae saŋgɛ lɔ, kɛ lɔ saŋgɛ baŋ pɛŋ ai to na lɔ. so sabu bi wa komu na lia. Na na wo te lia.